Filipina jaenungavi, jerakua kua mopëtï pais Asiatico, e ipöräyeye filipino reta, filipina reta, erei mbatï yaikuakavi, se mbaetï aikuakavi mbaeko jae icostumbre, kiraiko jaereta, oiko jare jeje oikoretava, jare mbaeko jaereta mas <hesitation> como tradicion jaereta guïraja tenondeva, jare jukurai aguiyeara omokañi, erei mbaetï se aesa jare sepuerevaera jae.